باش نظفو فريجيدان نبداو قبل كل شيء نقطعو تريسينتي، منبعد نخرجو واش فيها الكل، نعملو مزيج نتع ما دافي و صابون خفيف و نستعملو شيفون ناعمه باش نظفو فيها البلايك و الرفوف و البيبان و نركزو على الاماكن ليفيها وسخ و روايح مش باهيا ، نغسلوهم مليح بالما نقي و نمسحو فوطا نقيا و يابسا، إذا فما ريحا قويا نجمو نستعملو شويا بيكاربونات الصوديم، منبعد نرجعو الماكله لكانت فيها و نديرولها تريسينتي و خلاص.